هفضل اعيش <hesitation> في بيت في مركب لأني بحب <hesitation> أجواء البحر دي وان انا اكون في وسط البحر وباصه للبحر <hesitation> وكمان انا بحب الصيد فا دي حاجة همارسها بشكل يومي لأني هبقى عايشة في البحر وكمان أنا بحب الهوا جدا فا شدة أو قوة الرياح في البحر هتبقى جميلة اوي.